Marbe andaal koode yehi duniyaaru fere be do fofa be nani beldum masin. Be vi be yeli be hota ha totton be jonde, ngam be nani beldum, tanni wala nyamdu je be vowi nyamugo ha totton be ndiyam beldam, dole mabbe be warta ha be wonno.